Abaziire bangye boona baragamba Orukiga. Maama wangye n'Omukiga, na Muzei wangye nawe n'Omukiga na Shwenkuru nawe n'Omukiga kureka Mukaaka wangye orazaara Dady wangye we akabarye akaarya Omu Congo bisu akaaragamba Orunyagwanda n'Orukongo yes.